nye bambi belak dan nye odi kala kala nye ntabana nye bambi odi tizai toon odi nye bambi kwa kwa odi nye bambi goiva pan nye heban haban nye nye bambi man